<noise> Lallay emugo ɗo ɗo vele ɗo wanam mi jaala. <laughs> Miɗo maari padeji nogas, mi ɗo maaro koppi gotel, ndarugon bo noy? Darogo haa mi laara darugo am go'o on tan.